Sikat gigi ho'o do ket guna'n neteng lawa one tana lino ho'o. Te ca'n hia sikat gigi ho kut bersi ngi'is agu na peang kuman. Ite eme pake sikat gigi ite jadi ne ga toe ma rantang tombo agu ata, ite eme nggo toe manga sikat gigi ite jadi'n gah wau mu'u ite kole gah toe ma danga pede eme nggo tombo agu hae ata. Sikat gigi ho gah ite rantang gelang beti ngi'is, aku olo perna beti ngi'is mai nitu mai aku ga nggo'o ket beti ket ngi'is ga aku ga lelang lelang ngo sikat gigi one kamar mandi. Sikat gigi hitu gah kut geelang lep ngi'is hitu hot beti agu ite eme nggo'o beti ngi'is neka do bel inung wae ces sot one mai kulkas hitu pande tamba daat keta beti ngi'is dite. Sikat gigi so'o ga eme manga ata toe ma pake'd ngance lite pake bersi apa ket, ngance bersi rante motor apa kole do ket guna'd sikat gigi so'o eme nggo toe ma pake'd lite.